Tekapen tanu se asu se pilane tuah se kasa mekaampit wa se tou kaasi asu ketare toro te pejagaan si wale wo sa ta mea waki umah se sipaar te kumiitu wodoni kita se tuah rior keng kasi sa sea mea mengea mana numah se toro te ma- maakit se maedo se pekanen ne teu tanu emakit burung ka apa weris toro te pekanen ne tou si asu niin si leos kasa wea se tou ka apa se mapiara ni sia se kepaayang ne seoki paar te mengua ngua kano seoki si asu niin memang se asu se mina sia wo se tou